حاجة صارت لي إني أنا <hesitation> مرة ألتقيت برسالة من شخص غريب يقول لي إنه يعرفني -يعرفني من حلم بس ما شافنيش، حسيت في وجتها إني أنا خايفة، وإني أنا جسمي قشعر هكي من الخوف، كيف إنت عرفتني اللي هو يعرفني من حلم بس، يعني شافني في حلم بس أول ما شافني قال لي شوفتك في حلم بس.